Ny fomba fiasañy fañairana amy bisikilety da amin'ny alalañy kapoky resôro da resôro ndraiky zañy mañajotso feoñy mañao pipimpa iñy.